Los pavus realis machus gastan las sus prumas essas tan colorías i rastrallonas, las dela cola, pos pal roneu. Abrin las sus prumas en abanicu pa muestral las sus coloris engogantis alas hembras, tentandu d'atrael la su atención i muestral la su mayorança genética. Hueraparti'l corteju, las prumas tamién puein servil pa escamuflal-si i comunical-si con sotrus pavus realis, i mesmu pa meté-lis mieu alos predaoris.